Na tsjone nch'o ngayugua ya na gen yugua ken nk'e tsuna ken nthia ka jan gen nthia tanga jna jan thanga ya na ken yugua na tsjone nch'u xemana ya na ndaxi thu sugua thinga rindu jan ya na ye xemanexe ke nthia ka jan ke nthia ntha jan xeman tekjan nda na ya na ngruin yugua ntha nguji ndana taka xema thichi gitu t'ue ja thichi ken ka cha ajan yeña thixi ya na ndan'ue ni a na ya na garisma' runi ya na nch'u sugua runi tjayu bayugua na ya na <noise> ken yugua. <noise>